Si fermer gjatë ni thatësije tepër t’madhe që osht tu ndodh, <hesitation> jon do m’nyra qysh mi mbrojt t’korrnat. E para osht me munu me rujt sa ma shumë ujë edhe m’i ujit sa ma shpesh. Nashta me i shti në ni serrë ku kondenzohet krejt ajrit edhe metet nifar lagshtije që bimt, pemt, t’korrnat <hesitation> prap e majn’ nifar lagshtije. Edhe menoj qe ish kon e suksesshme me rujt gjatë thatsisë.